<hesitation> تبي تكوي أو تحدي التي شيرت أول شي جيب طاولة متاع حديد طاولة تكون خاصة بالحديد، وتعدل ال- <hesitation> الحداد <hesitation> على حسب نوع قماش التي شيرت، وتبدا بالمناطق الكبيرة زي ال- جهة الصدر والضهر، وبعدين الأكمام والأطراف، وهيكي بتكون حددت التي شيرت ساهلة جدا يعني.